إي طبعًا، القطه اللي لاجت جلادة- اللي لقت <hesitation> قلادة سحرية أول ما لمستها صارت تفهم كلام البشر، بس بنفس الوقت صار البشر يقدرون يسمعون أفكارها. ها الشي خلاها تتورط بمواقف مضحكة وأحيانا خطرة. يا ترى إش لون بتتصرف ها القطة؟